Paisõkalaq tegeväq tuud ja nä ommaq muido peris tsill'okõsõq, aga ku nä hindä suurõs tõmbasõq, sis nä võivaq esiki kolmõkõrdsõlt suurõs muutudaq ja tuu om hindäkaitsõs, selle et ku määnegi <hesitation> kiskja kala tulõ, sis tä või peris hiitüdaq, ku tä näge, et paisõkala muutus suurõs.